Makanan yang yang tadi pagi kite makan tuh ya bangun tidur ya sekitar jam delapanan lah tadi pagi, <hesitation> kite ambil nasi dah. Kebetulan lauknye udah ada semalem. <hesitation> anak beli tuh di warteg mane gitu <hesitation> bawa, ada tuh malem. Malem kita juga makan nah paginye tuh sisa dari yang semalam itu tinggal sayur tahu, <hesitation> teri pakai kacang, sambel, <hesitation> <noise> sama tempe goreng. Ya kite makan deh tu tadi pagi nyarap deh makek itu, nah kalau yang kemarenannye nih nih ye kite makan ya dadar ceplok telor aje dah. Yang simpel, yang nggak pakai ribet dah. <hesitation> Kite masak nasi dulu deh tuh kemarenan tuh, <hesitation> kite kite cuci beras dah. Masak sih, ya biasa dah pake langseng tuh, habis cuci beras, kite <noise> nanak tuh di kompor. <hesitation> udeh nanak ye kita pindahin lagi tuh ke langsengnye. Ya kira kira dua puluh menit, dua puluh lima menit, ya udah mateng deh tuh nasi. Kite dinginin dulu dah sebentar, udah agak dingin nih, ya baru kite beri tuh nasi. <hesitation> kalau yang lainnya juga, apapun sarapan ini, ya kite makan aje dah, nggak pake macem macem dah.